Ña anria achí ña ñanakuchina ta ngu du nrida nó na ni kain nrave'e nrida ñá, comida ña axa ka daño chin na ta ngu ña oxa kuxhina, comida xhi koño cochí jan comi comida xhí chee jan, nridajan kea daño, pero alomejor iin iin caldo xhi chón xanra ñajan xanrá ho o on. kavagaña xhinna, tá oko ho kava daño chin'na.